Nijool bélobul yara gupalay yan jiloob mé injé gupalay gumémééŋ, kan budung joom mama bucinoor buroŋil pépé bapalay. Nibaaj gupalay goni futook gurubo go go nimimé bugo éli na jilo jiyuho fuk tufunak. Ēli jon tiin tanuur. Atiyoree éli jituhénil, nabajé simiit gafaak aan guñéén gaat niyanuur, arubahéén ho buyahoom; nabajé simiit gafang gurubo nuwaaf, afojitéén ho pipimay alé simiit guñéén gaat sifojiir, abagiréén ho may natuhéné afojitéén ahu nabajé simiit gafaak aan futook, ha kan mé futook ho alé ho nabajé simiit guñéén surubo, ha kan mé futook niyanuur ho natuhénoli buroŋoli pépé, ha kan mé futook surubo ho nabajé simiit gafaak aan guñéén.